<hesitation> mavaziii ya sasa hivi, mavazi ya hivi sasa, mavazi mie mwenye nivaayo ni magauni, madela <hesitation> haukukua mudukidanko kubada mtu ulaze kwa hiyo yude yuba nkina akini gauni navaa, dela navaa akini katiku kuvaa suyuaye kwamba nidohe nivae suyuayi nihawe nayo hanu na huko Kenya labda shule aho aho kenyaa kijiweni aho, hapana navaa tu magauni yangu, nikabidi nafunga tenge dangu mwe kigudi navaa, nao <hesitation> wa- wa- wana wa hisasa pia <hesitation> na- navaa hayo mavazi hayo hayo akini wavaa wenye suyuayi na mwanangu yumo akiingia tu aho nyumbani haivai hiyo suyuayi akini akeza akakubwiya kote anataka kama hivi adoha aidanguo <hesitation> a- afunga mwe kigudi avoenda aitapia, lakini mwana wagoatete akini mamiako kawa na uoga naye aifunga ngwi kanga yakwe aita kuogwa, ne mavazi yangu nivaayo <hesitation> agao magauni, siketa navaa <hesitation> na- na hayo madela hivi sasa navaa, keza tu kubadiyi vapor daaina yoyose kwa ujumla, mi mvaavo hivyo mimi aha binafsi yangu, kena kidaha kuwa kimo changu chocho kuvukacho nige suyuayi, kwanza kiya aenda anishangaa anda ambwe mda mnaa kasha fanyikiwa, sasa mama kama huyo leo akavaa suyuayi jama <hesitation> aa- afi- a- afikia mangaa <hesitation> aa- kiavazedi na umri wako <hesitation> suyuayi na umri wako kuna kuvaa mvyee <hesitation> kuona lakini mimi mwakamwaya nkaenda kuvaa suyuayi kiya mtu aenda anshangae sana <hesitation> kwa hiyo navaa magauni tu kama kawaida <hesitation> naa- na- na hayo madela, na hido dela nkalivaa nafunga kanga yangu mwe kigudi au tenge dangu nafunga mwe kigudi naendelea na shughuli zangu <hesitation> yaa- zaa ninazo kidaha kubadiyisha vazi mie ni mtu mgima sasa shombo kwa mavazi hayo ya wandee maana vazi daki deya avaa mndee lakini mazida kindee wavaa mzee ambaye ni kazi sasa kwenda kuchekesha watu mwamze kiya mtu aenda kushangaa yako makenda <hesitation> jamani mkauweni huda nzee yengu haya <hesitation> ye- achanganyikiwa mbwayi hanani hambeba mkauweni kavaa suyuayi na kibrauzi kimbwahanu kukuvu chomboyi amba niete hadithi <laughs> lakini nkavaa gauni dangu kakuna muda wa kunionea hadithi ya aina yoyose enda ni nguo ya kawaida <hesitation> maana kiya vazi lina mwenye sio kudoa vazi da mwezi hiyo da mtu ni mnde wadivaa wehio kadivaa yabakubana nga maadili yako kwanza wadharaulika kwa wana wakivyee wakigosi. lakini mndee akavaa hata kama ni mwanangu akavaa hata kama ni mwizukuu akavaa kida hakushangaa maana watuenda na utandawazi wao Akini mimi kida kuvaa vazi hilo siomboka umri nikatonge suyuayi nikabinda kiva kitopu kiheya hano kikishona, au nkishona siketa nkiitatua kuanzia hano mpaka huku <hesitation> kwanza mtu aenda anishangaa anionea ajabu anda ambie huyu ni mtu wa ajabu sana kimo kiye avaa siketi akaitatua viya <hesitation> m- mshono mpaka huko <hesitation> ndanshangaa envantu wose mwaiduduniani <laughs> kiya mtu aenda anionea ajabu <hesitation> yaho <hesitation> wezukuu wangu wakigosi mavazi mvaavyo hivi sasa kayapendezi, kuvaa suyuayi akontana vitana ukabinda kuvaa mlegezo waitanga mlegezo, sasa huku sasa <hesitation> di- dichupi doose huko ndani kudibada chonko liye suyuayi yumumwa mwainumi ndo kienda atakwenda tabu tabu, tabu tabu nkaona maiva akini kweza suyuayi yako uivae huyo baba yao naye akawamba hivi yaani namna hiyo kio mavazi hayo kama ni huko Mombasa we nkwekewa ni wagosi kwamba huyu ni mwana kivyee kwanini <hesitation> u- kwa mbwayi sehemu yose ni kuibada mwayi, vaani suyuayi yenu zinifiki vitana, una mkanda wako wafunga vitana lakini hiyo habayi ya kwenda mwazi maana nkwenda mwazi, kuuzuwa suyuayi bwanku, ukienda wenda miundi hivi Ingawa una mayigu kwa hiyo vaani suyuayi zenu vitana funga mkanda, kweza ni suyuayi zenu mimi hanu nawasema wezukuu wangu, nawaambia siku zose wezukuu wangu wakigosi nawaambia hido swali la kuvaa mlege jamani diekeni kadipendeza hata aho pia waho nawabwiya, huwa nawasema nawaambia jamani msikuvaa mlegezo kaufa nyie wana vigosi, huyo Mwenda ategulwe ni mgosi ya dizaini hiyo ndaa konda mwanangu abhantu nonda nimtegue Fulani hada, ukaboha hada mwananda ndaye <hesitation> mwezuku weda mwa munge <hesitation> mwana ni hudangaa ana suyuayi ya mlegezo huno <hesitation> bwana heda familia nkaifaa kaifa, kivyo vitana vaani nguo zenu vitana vinifiti neye maadili matana akini ukivaa mlegezo kaupendezi wala kaipendezi <hesitation> ya- yazenga picha mbaya mwaukoo akini ukavaa vitana <hesitation> huita hantuhu haya <hesitation> nina mwezuku yangu bana andaa mwana hanu tada kupata ziko, tenda kutegulwe ndeye <hesitation> nenda kutegulwa ni waziyi bana <hesitation> haya bana <hesitation> badaya ntu ana maadili mwana wetu kimwozesha hano, hata suyuayi zakwe akavaa avaa vitana <hesitation> apendeza akini wadoha kuvaa di suyuayi bwaumba <hesitation> kaistahili kabisa. kwakweli nkona upate mwana mtu <hesitation> wa- haka labda uite huko kandani, uite huko bara, ukadohe huko, kuita kwa ndima zako, kadohe myee bara umyete kwa hanuka lakini kwa hanuka nikweda kupata mwana mtu kwa uvazido Kudaha kupata mwana kivyee ukateguwa <hesitation> haya <hesitation> we mwana mwana kivyee, mwana kivyee usekuvaa <hesitation> su- si- siketa njihi, we ukavaa siketa njihi ukapigwa wenahamea hudobwowe kintu wadaha kuinama <hesitation> maana ukiinama <hesitation> ukina hivi hudobwowe kintu lazima huko nyuma umwazi, nguo fupi nkazifaa, uvae nguo yako isee ibomwe mavindi humo evoke mavindi kidogo ikimboka mavindi kidogo pia we walinda heshima yako vitana akini mwanangatiani mwezukuu wanga tena <hesitation> mwezukuu wedaha mamungo jamani mu yuda mwana mkaa we hako ka siketa kekuvaako au hako ka gauni kekuvaako, mwana kavaa kimini kabisa yuda mwana mba ndamazi na mna hiba <hesitation> kweka furahaki wanayo <hesitation> na- diavazi kafurahiwa maana bi mtamiye mbona kamsema mwizukuu, usikuvaa nguo namna hiyo seza siketa yako yomboke mu mavindi kidogo au gauni dako yomboke mu mavindi kidogo, hata ukiambiwa nenda mahada na dodoa kigusahida miya yangu huko kudaha kukaa vibaya kudaha kukaa mwezi akini kama <hesitation> ku- ku- kugonoa huko kapande kuna ngoma kigudi ukiinama lazima huko nyuma wekaa vibaya wekaa hamwazi, kwa hiyo usikuvaa nguo njihi kunduayo ni ya heshima, kama wenda upate yiziki <hesitation> yakuku ya mtu utaupate akini kwenda mwazi sio kwamba upate yiziki Maana ambigwa dukadiguya adoni <hesitation> di- die diodekanado, sasa hata dikionekana hivyo wezadhaulisha <hesitation> koza koza hata kupata soko bado, wadharauliwa mwezuku yankatiani mwanendei mwanankatia kaifa namna hiyo wangu, wo zako zakumboka mpaka mna vindi, wekabwa mma vindi basi, au kama unako Kamini kako, gea kankama kigudi <hesitation> upate kuita lakini we mwemzi kwenda mwazini hamna hiyo kavifaa wadharaulika, wamwambia mwezukuu huyo, wesekutivo wengonjii ukavaa ngonjii ukoo waudharaulisha, familia waidharaulisha <hesitation>